Keu a ke akamai nā piwa. Akamai lākou no ka mea <gasps> makaʻala maikaʻi lākou i ke kahe ʻana o ka wai ma nā kahawai. A ʻimi lākou i kahi e kahe mālie ai ka wai no ke kūkulu ʻana i ka paia hoʻokū wai. A leila ʻohiʻohi lākou i nā ʻāpana lāʻau nui, nā laʻalāʻau a kūkulu ʻia ka paia pēlā.